افضل اني امتلك مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة، يعني حتى الان لان القراءة تمنحني استكشاف اشياء جديدة واستكشاف ثقافات متنوعة وتفتح لي افاق جديدة لم اعرفها من قبل وتساعدني على التعلم، بينما الفن جميل، لكن الكتب تعطي عمق كبير.